Tedi iti timdó, timdo nrada né nani no kiti tendá'á, dakiditi iti iin xhi xhin <hesitation> na nakedanguati nguetité, nde nokedanguatti veetí ño'o xun xun, xa ihó xa'a, xa dan dankidatí dan ití xakati iti ndaiti xa'á, xa ku dati iti ndeyuti <hesitation> nrida nrituño'o ndaxhiditi inti naxhidati un kuxando tindoño.